<hesitation> karazagna zava-boary an-dranomasigny akagny ndraiky ai, <hesitation> agny zao ai misy <hesitation> laoko, de misy ôragna, de faoza, horita, de <hesitation> raha regny koa concombre de mer a, de agny zao koa misy tortue, de agny koa zao misy ahi-drano regny, de akagny koa misy <hesitation> trôzogno ô, baleine a, requin ee, de <hesitation> misy siréne koa akagny ee.